<noise> isabuni, jitumika amambo molosu, isabuni jitumika <noise> imbombo nyolosu tusukile imyenda, tusu- tukusukila isyombo, tukokera, jiji sabuni. Isabuni ujusikira isyombo, jisu uvutsafu, ata uvusukire imwenda, jikwanza jilainise imwenda, umwenda, umwenda vuvwisuka, kiva ndekedeke, <noise> kuhu kuvika upate urahisi ukusuka umwenda, kwikula ukuvu umwenda ngumu <noise> jihetsa uvusafu, <noise> apausukile imyenda gyako, <noise> gilainika nisabuni vunonu, hata umwenda kutama vunonu, umwenda kuhumie iharufu nonu, <noise> tofauti nupukiva nzafu. <noise> hata juvunge ukumana bila sabuni, <noise> kumana kwiva, <noise> nakuhokeha yaani kwiva ngumu. <noise> Ukahavara, lakini ungo ukatumile isabuni pakuoka, umana kulainika, kwiwumana mwepesi, kama ukahitsise uvunanii, kuhenzafu kwiwa mwepesi afu uwezera nuvuchafu maana kwiva laini. Haa lakini jeje sabuni sabuni, jitumike inzira nyorusi, tutovera ideki, jiji sabuni, kama ivi tutie tusukire isyombo, najiji sabuni <noise> halafu ijiji sabuni wusiki labda wusukila imtuka, <noise> utumila jiji sabuni. <noise>